To̱, mii mina we̱e̱ paa ublarə naa nit mina wee rumro n oruk billa mill, n der mariya mero gwai se gan se ee oro bill, ee zangik <hesitation> deptere a billəz, sə ee goro ee ooro mazz, ee ooro bill nok ublaa ee ruunak sə billa pall na, nee teeka, ee na bamsapu goka addua yi, yanga makarantai ii riigig makarantare iya tomsei, i riigig, me a naa gwaagaz, ipu tomsopal de na resapu reka naa nittak na sauwi ina siseya? Ina ruuse kouya, ina boksee wa saii ya? Ee booku, ee na boosu to ko neya riigig ara kesənak ree, iya ipu zangək rei, irii gik makarantaa isə, iya pu tomso gwannati rei, i riigig tomsə, mee mina n pee tula mil, ee na fax sapu ee na rigəpu, mii n riigig ooka, me na ree ooka, n ree kamtok tomsa miss, yangi naa kiz, ina roto ee dotoke ooka, uki ina mii n booroo gə ubla rein, ina dote ooka, ee zaa boruk wa toms Ee goro in ee gook kan reka ninzi ee rootuk, eena rooto, ee zaka pu gwa, ee na zappu gwa <hesitation> ii eske mawa goka rem, n gook maam, yangi ii kəpti mam n gook maam kiz ruse kou n rek, ere mi boo sən keek gə bən, sə rek, ungwamni re, ara ee kesən gaptak ree, se gau naa ungwani, geutaa ee gworus naa ungwani, a ee geutə mandika endə təka naa joob en de teka wakate uza ru boo ee gabgan se goro yan serumi səs sə ee goru endə teka koneya na kamtə ni ur leenuk, mii kamtuk ni mii lee ruk, sə ko naya na gee ni ur leen gookuna sezzaz, naa geutani ruu kaa moo ruu digga apu wan jakare ni a dagənnan, ni a reksin mazzis zak se a torun mari roo tekak, naa tekka netta moot, naa irim netta boo móot ni a ketinak ni ketin mari ree takka, pat a eni wakate uzaree, mina pu, ena gaptə n gesəgen ni, te yalimo ri i an yalin nan i te ree an. pah, sə n gorosgo iya epu gaptə yammai ina goto daidai pah sə dosi minge aa ii ina ipu gorok ree an go daidai n essə en boo su a miik sə n gesi ni gaupon nak. Wakare uzaro boo ubla <hesitation> wakate rigəka oruka billos Na jaapu nok ipu naa <hesitation> yanga kun guyoyi n torii, duuka billa millə teka, uvi mina ree ii esse en pak, kungiyai re teka sən pak, uri boo n gyesi gen paka billas n kuprisini kun paka billək, n kuprisini kun ges, paka billək re teka, uki miboo mina ruu ubla miik ubla bill esse na ruu səne jam sə n ruu paak to netta ettiti booro daga rekare naa nit, haa rekare nimziz, n ii ara n gabən kottok pah, nok gapta kotto maa billa pal do don bonge ara rook, ara <hesitation> ura goopah az sə gaben sə laksən are ki nok riik miin ii gabta kotok pah orna oopu n laak in na n gokam arna oopu n laaƙ ina n rekan, ar na oopu n laa ina essə kitaki naa yangi a mii naa kiza miz an si ina kinə si regə, n gab minge aā uzza kamtéke kan gwa rookaa ura mina oorugə kamtike kan, aa una na pisé pah n orukree uzza ree, mii n gau naa juva mindəl sə n no naa juva mindəl, billa pal boo, bəri se bən billa, sə n essə mariya miwe dii sə ii reegə, nok riik n pu oorik boo ipu der ro gauta kottot go gopah, a laa ina yakama a kinkan, sə a essə jura mondəl sə a essə <hesitation> moo, iya ipu moroɗii naa iya iza oorukai, ar na oopu

Dellə roo inge na ungwaniya ku mariya ii gau yam ka, nə uri boo, nə pak nə billa ulləl boo na iisu bonge ee məza məza məza boo gi, ubla pii pak sə dən dellalak, billa pa doosku, kweku kwen, dosuku bonge moo gapten dellallə ak a gau kotto pa, ubla n dəkən dellal lak, billapal na da bonge a gaptə dello roo kotto pah a noosenon, a gesə gen mari paka miik, geesə gen ges, a gessə mari a nenen mari paka mik, ubla uka ree sə mee ubla uka ree boo se mee lailai da as gə gagben dello roo akgə ina ur booroon a an, billa pal pu a pun sə geese ina n gookan uki mii boo n i minge ko neya na gee ina pu tekan.